أول وظيفة ليا كانت في جيم كنت بدرب البنات والستات ، كان جهد بدني و من غير أجهزه كان الوضع صعب بس كان ممتع ، كانت الست صاحبةالمكان كانت بتساعدني الصراحه صحبة الجيم، بعدين وثقة فيا و سابتلي المكان كله، فكانت شغله ممتعه و كنت فرحانه وانا بأديها وقعدت فيها سنتين